ʻO ke kumu o keia mau kewe, kokua keia mea e halihali i na makelia ma luna o ka hale no ka mea ʻaʻole hiki na kanaka ke hapai kela mau mea mekelia i luna ʻano kaumaha ʻia, a hoʻoneʻe ke kewe i ka pahu <noise> huinahā ma ka ʻaoʻao.